මගේ සිත් ගන්නා <hesitation> ආසියාවේ <hesitation> ඉවුම් පිහුම් ක්‍රම අතර <hesitation> ශ්‍රී ලාංකීය සහ <hesitation> දකුණු ඉන්දියානු <hesitation> ඉවුම් පිහුම් ක්‍රම <hesitation> විශේෂ තැනක් ගන්නවා. ඒත් එක්කම <hesitation> චීනය <hesitation> කොරියාව වැනි රටවල් වල තියෙන ඉවුම් පිහුම් ක්‍රම වලටත් <hesitation> මගේ යම්කිසි ප්‍රියතාවයක් තියෙනවා. <hesitation> විශේෂයෙන්ම දකුණු ඉන්දියානු ආහාර සහ ශ්රී ලාංකීය ආහාර <hesitation> ඉතාමත් රසවත් සහ ඉතාමත් ගුණයෙන් ඖෂධීය ගුණයෙන් අනූන ආහාර විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොකද <hesitation> ශ්‍රී ලාංකීය <hesitation> ආහාරවල <hesitation> ඖෂධ ගුණයෙන් අනූන ආහාර <hesitation> වර්ග <hesitation> නැත්නම් එළවලු වර්ග <hesitation> පලා වර්ග <hesitation> ධාන්‍ය වර්ග <hesitation> විශාල වශයෙන් යොදා ගන්නවා. ඒත් එක්කම <hesitation> දකුණු ඉන්දියානු ආහාර සහ <hesitation> ශ්‍රී ලාංකීය ආහාර වල <hesitation> ඉවුම් පිහුම් කලාවත් <hesitation> නැත්තම් ඉවුම් පිහුම් රටාවත් <hesitation> එක හා සමාන විදියට මම දකිනවා. ඒත් එක්කම ඉන්දියාවේ <hesitation> පවතින අනෙකුත් ප්‍රාන්තවල තියෙන ඉවුම් පිහුම් රටාවන් ඒත් එක්කම සිංගප්පූරුව <hesitation> මැලේෂියාව <hesitation> ජපානය විශේෂෙන්ම එවැනි රටවලත් තියෙන ඉවුම් පිහුම් <hesitation> මාදිලි වලට මම <hesitation> ප්‍රියතාවයක් දක්වනවා.